Han ko vili ka yukú xhí kuiin kuiin yukú nakando chí, uj <hesitation> tiempi davii kuchí até ihó nachi kachitiá xhí asta mi sefriar pasto, hoja nri xhi kuii xhi xhichi todo xhi davii nrijan todo xhí ajan ñakonga vili kaxhi ní.